Mevali smetanani tayyorlash bu judayam oson. Buning uchun katta idishda smetana, shakar va vanilinni aralashtirish kerak. Shakar smetana ichida eriguncha yaxshilab aralashtirish kerak va <hesitation> tabga ko'ra mevalarni tozalab olish kerak. <hesitation> Mayda bo'laklarga bo'lib, misol uchun, qulupnay yoki malina kabi mayda mevalar orasida ularni butub holda qoldirish mumkin va tayyor bo'lgan mevalarni ham smetanaga solib aralashtirish kerak. <hesitation> Mevalarni tabga ko'ra <hesitation> ezish ham mumkin. Mevali smetana tayyor bo'lgandan so'ng uni idishlarga bo'lib yesa bo'ladi.